A Neuva Zelanda, ne mostravan à scheua, a l'é a-i antipodi de l'Italia, saiva à dî, o l'é o pòsto ciù lontan poscibile da l'Italia. Penso aloa che o climma o segge molto scimile, ma conträio, e stagion comme dî invertie.